komiði sæl og verið velkomin í í þætti kvöldsins fræðumst við um deilur um bragga í Nauthólsvík kynnum okkur flugeldarusl og hvað á að gera við það og kíkjum í á Þingeyri ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar

mikið hefur verið deilt um endurbætur á húsi í Nauthólsvík og deilurnar oft kallaðar

í Reykjavík var upphaflega reistur árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem gistihús og var nýlega gerður upp endurbætur hússins urðu mjög umdeildar á síðasta ári af því það kostaði miklu meira að gera upp húsið en gert var ráð fyrir upphaflega átti það að kosta hundrað fimmtíu og átta milljónir króna en þegar búið var að byggja kom í ljós að það hafði kostað rúmlega fjögur hundruð milljónir í síðasta mánuði

var gefin út skýrsla um málið þar sem málið var rannsakað þar kemur fram að margt hafi farið úrskeiðis við byggingu hússins og ekki hafi verið farið eftir reglum Dagur b Eggertsson borgarstjóri segir að hann ætli ekki að hætta í nefnd sem var stofnuð til að rannsaka málið Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir að hann ætti að gera það því það auki traust og að þannig sé betra að leysa úr málinu í áramótaskaupinu var gert grín að málinu þar skildu íslenskir stjórnmálamenn ekki alveg danska arkitekta sem sögðu þeim hvað það myndi kosta að endurgera

er ekki lokið enn þá og við munum örugglega heyra fleiri fréttir af því það hefur verið mikið að gera hjá sorphirðumönnum um hátíðirnar sérstaklega við að tína upp rusl eftir flugeldana á

gamlárskvöld en hvað á að gera við

en það hefur svolítið borið á því að fólk reyni að setja notaðar

það má ekki setja

í sorptunnur heldur á að fara með þær á flokkunarstöð og í gám sem heitir blandaður úrgangur tertur sem fara í ruslatunnur heima geta valdið miklum vandræðum þó þetta sé úr pappír að hluta þá er svo mikill leir og efni sem þyngir kökurnar þannig það tollir nú á jörðinni þegar verið er að skjóta úr þeim

efni viljum við alls ekki fá með pappír þannig að þetta á heima í blönduðum úrgangi hérna margir verða örugglega fegnir nú þegar þrettándinn er búinn og það má ekki sprengja flugelda lengur ruslið eftir flugelda er ekki alveg eins og

venjulegt rusl en við getum öll hjálpast að við að hafa hreint í kringum okkur var sett upp á dögunum fyrir íbúa á Þingeyri sem er alveg án orða

eru frá Belgíu og þau settu sýninguna upp í á Þingeyri sagan fjallar um hanska sem verður viðskila við eiganda sinn lítil dýr sjá hanskann og finnst hann henta vel til að búa í yfir veturinn en á endanum er ekki pláss fyrir öll dýrin sumar myndir sem sjást á tjaldinu eru fastar en aðrar hreyfast til dæmis litlu dýrin þau reyna að setja upp sýningu á hverju ári og þær hafa orðið flóknari með hverju árinu það erfiðasta við sýninguna var að þeirra mati að skapa verk án orða fólk þarf að geta skilið söguna bara með skuggum og tónlist nú eru jólin búin og flestir búnir að taka niður skraut og koma jólatrjám í endurvinnsluna sveitabær í í Bandaríkjunum býður upp á frumlega leið til að endurvinna jólatrén þar sjá geitur um að endurvinna þau því þeim finnst jólatré algjört góðgæti það þarf bara passa að það sé búið að taka jólaskrautið af trjánum